<hesitation> Za zen̈y nigadra amy tany farany an̈abo. Fomba ikahiako vonjy zen̈y, <hesitation> miafatrafatra baka za e tsy maintsy fa zen̈y edy arinesan'olo za ambany any. Abôkaiô izy kà afaka mifôn̈o za amy mpanjakavavy io zen̈y volan̈iko hoe: "Mifôn̈o e! Aboa ato za fa za ten̈a ny ty hiboaka'.